ɲi nɛ ma oo ziyo sire boni um ɓaro oro palme palme palme mu ɲi mibin uwa ɲi mibin cumi ɲi mibin bɛnɛ ɲi mibin ɓaro darama han ɲi mibin donk han sire boni kuwa a han wiɲan se nucoza o vɛ ji a han dɛrobe han culɛrura ɓɛ ɓwa a twa mibin a a ɛnpe ama bad- a sura baduwo culɛru-na twa mibin twa mibin a sura vɛwa vanle culɛru-na twa mibin a a puwɛn-puwɛn tuwa mibin a ɲan muna beza oro biye si ɓaro te-tulu ho palme uwile uwile palme uwile de palme